في مكاني اللي اشتغل فيه عندنا حوالي عشر نوافذ هالنوافذ تساعد دخول الضوء الطبيعي، وهذا يخلي الجو في المكتب مريح وأقل كآبة، كمان تفتح للمجال أطل على الخارج وأشوف الحركة برا، أحيانا أفتح النوافذ في فترة الإستراحة عشان أستمتع بهواء نقي ، وجود النوافذ كمان يساعد في تحسين المزاج والتركيز.